الثقافة السعودية بتتمثل في العادات و التقاليد الإسلامية و العربية، عندهم الكرم و الضيافة جزو اساسي من عاداتهم و القهوة العربية مع التمر رمز للضيافة، اللبس التقليدي للرجال هو التوب و الشماغ و العباية للنسوان. اكلهم المندي و الكبسة. عندهم احتفالات دينية مهمة زي رمضان و عيد الفطر و عيد الضحية.